Maro fogna eky hanigny volagnin'olo fô izy ndraiky tsy magnano zegny. Ohatra amin'izegny sahomo. Sahomo volagnin'olo fô mitroka rà e, mitsentsitra ràn'olo fô izy aby tsy magnano zegny. Avakeo, izy volagnin'olo koa fô tsirebika zegny mankalemilemy, mampalemilemy aigny, nefany tsy magnano zegny aby fa regny ary no tegna mitondra hery. Avake volagnin'olo koa volagnin'olo koa fô mampatavy zegny ny soja, na pistasy volagnin'olo fô izy iaby tsy magnano- avake pistasy mbola volagnin'olo fô ka fô mandry agnaty saigna menak'i raha io nefany tsy magnano zegny io.